Azafady e raha fa sy fantako aby ne lay hoe agnatina avion agny ka efa efa samy magnagny plasigny siraikaraika, fa everiko karaha amina bus arô de ze ipetrahana arô, de tonga vô sambany sy nitengina avion-gno zany de azafady e raha fa zaho koa ne rô niditra teo de sy nisy olona mba nanatoro aby hoe, akory a plasinao na akesy a plasinao fa de niditra sy tonga de niazona.